komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld fjöllum við um flóttamenn sem læra íslensku í Menntaskólanum á Ísafirði kynnum okkur hreinasta þorp í heimi og kíkjum á fyrstu myndasöguna á íslensku um

ég heiti og nú verða sagðar Krakkafréttir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 fimm ungmenni með arabísku að móðurmáli hafa í vetur verið að læra íslensku í Menntaskólanum á Ísafirði kom til Íslands fyrir sjö mánuðum og fjölskyldan mín á heima á Flateyri best að læra íslensku tala tala

ungmennin fá ekki bara íslenskukennslu heldur líka móðurmálskennslu svo fá þau líka hjálp frá krökkum á Ísafirði við ýmislegt annað við erum svona vinir og

vita að þau geta leitað til okkar já hvað þau eru unglingar alveg eins og við

að læra íslensku og líka veður

það vantar ekki snyrtimennskuna í þorp eitt í norðausturhluta Indlands en það hefur fengið titilinn hreinasta

þorp Asíu það eru engir venjulegir hjá íbúum þorpsins

á laugardögum taka allir íbúar sig til og hjálpast að við

þau segja að þetta sé ekki hreingerning heldur lífsstíll þau fá leiðsögn í því hvernig er best að þrífa götur og hreinsa garða strax á

margar borgir á Indlandi kljást við mengun og óhreinindi en þetta snyrtilega þorp hefur fengið mikla athygli og laðar að sér marga ferðamenn á hverju ári fara í sérstakar vettvangsferðir þar sem þau læra um tiltekt alveg eins og þau læra um landafræði og stærðfræði þau læra líka um náttúruna og hvernig sé best að umgangast hana á ábyrgan hátt

dagsins ljós á föstudaginn verslunin nexus hefur sett á fót sína eigin

og gefur út valdar sögur um á íslensku síðasta föstudag á degi íslenskrar tungu var myndasagan kynnt með pompi og prakt í nexus við fórum og kíktum við

og það var leiklestur á blaðinu þar sem þau fengum leikarana úr Lego

að lesa fyrir okkur blaðið þetta er bara búið að vera bara spennandi til hamingju með afmælið erfiðasta við að þýða svona er að láta allar samræðurnar virka það er að

öðruvísi að ef þú

þá verða setningarnar samræðurnar höktandi og asnalegar og lesandinn skynjar það minn að veði og lofa því að svo verði án vandkvæða stórri eldflaug var skotið upp í Kasakstan nú á dögunum og ferðinni heitið til alþjóðlegu og í honum eru þrjú tonn af alls konar vistum vatni og eldsneyti

gekk vel og það tók